ñaa ña sa´yo ñuu ikoyo yo hua siin sii satiun in yo taña kuu mintiu ñuu ntiu ra ña santiu na ña hua kununtiu xukuntiu kununtiu pañu ntiu kununtiu sumati ntiu ñaka hua santiu ntiki ntiiñu só só ña tyitontiu sée ntiu tyitontiu sa ña´ha kuumintiu intontiu so tá´a kara sa iva sia itu síaa itu tyitura ñaka hua kuu santiu ñuu ntiu só ña sii sii ñuu ra ta´sa sii sii a sa´na na saa ntayu na sa´a sii si´a ni kutu va in yo sa´a yo